Noo eneru ne vijin dava á ma ne dava ñoo á ma ne úvi ú ni ntuvi o kɨmi ntuu i o ɨ viíté éxte kakuviin ñoo eneru in kān neé váꞌā i suku kaꞌni kada kaváꞌ kada kānúu dii káꞌni ne dii víin á ma né kakɨɨn daví eneru ñoo febreru nenɨɨ ñōó thé ne duka kada kaꞌnúu d á ma ne dukan kakɨɨn daví ɨɨn ntuvi o ɨɨn kuáa o ɨɨn niñú o dava ntuu i o ūvi úra o unī úra ɨn ntui dukan kakɨɨn daví o dēte ne o kuáa kuntuꞌɨ o dava niñu kuntuꞌú ne i tú ine i ku énāntí ta scu ne vēthi víjin vixin nɨɨ ñōó ce kanée duko dukān kakuiñoo febrerú cen kādā ínakaꞌa i marsún ne dava ñoó nga marsún ne dukan kada kaꞌnúu tsɨ dií dii daví ne á má vi dií daví v dii káꞌni vēchi íviin ne víjin n é xte ntɨɨ dete ntɨ̄ɨ́ dé ntɨɨ de té ntɨɨ kuantɨɨ kuáa i de de ntée íkunduꞌu eneru nte febreru dá nte dava masún ne da kada kateꞌnte dávā ce ne in kā nee íkuntuꞌu mastú éste xaꞌun xūꞌuú marsukui dava ñoo marsú ne. Inkān ne kuꞌún ntuꞌuvi kuēꞌen chí kaꞌni kuēꞌen chɨ kaꞌni ñōo éxte abril maño jūniu á maā ne kanañee davi i davañoo júniu á ma ne da nte ocó oko ūꞌun á ma né da nté kantɨꞌɨ juniu na é kada kanañee davi á ma né kante jūlio n ntɨkuiá ntɨku ia ne duka kadama í ña te ña té tāka ku ia jáꞌni ñé te du ka sukuꞌun sukun á chi da mí che kanadama vēthi duka akakuvi ché te kakɨꞌɨn davi ne nɨɨñōo masu i duka nɨɨñōo abgosto vi ñoo setiembre vi a in kā nēꞌñoo ōtubré á ma né kaduka kakɨɨn nuꞌu dāví done á ma né kadantii sá ta ne á ma ne úvi un ni ntuvi dukan kakɨꞌɨn dane áma ne un ntuví o uun niñu kakɨɨn ta ne duka kateꞌnte dáva skúne íkuanɨā ntíí ta skuan ne dukān da nte nañee súku noviembre ne vēti dukan kajin ne kakaꞌni ne kajin ne de kaíkuntuꞌu de kākuntuꞌu ina kóo noviembré o vāí kui oko otubre kuntuꞌu ne íduka o kɨ̄ꞌɨn ú ne da nte ntɨ́ku ia.